Ny tena ataondreo moa mba haha ela velo andreo da ny manango ndrano da manampy andreo koa ho lava velo ny fanagala ndreo ny lokon'ny volotany igny.